Cici ciru ciru ge ngom fo gahi ciru hutu, ciru gogo, ciru karabesi, ciru gogo ma jira, ciru yohu ma gogo, ciru gulu ma gogo, ciru kumis.